<noise> A Arabia Saodita any izagny amin'ny ankapobeny lafa fahavaratsy ny andro da tena mafana sady maiky. Kanefany lafa ririnina kosa da tena mangatsiaky koa indrindra moa fa rehefa aamin'ny aly igny e. <noise>